Alura për ël pan a ie ël pan bianch nurmal, pöi i pan ëntegral tipu pan dë sei, <hesitation> pöi a ie i furmà, cuindi le micche, le biove, i turciun, i stirà, i bastun cui li beli lunch e pöi anche li ënsuma a i n'a ie dë tüte le rase, fin che ün a völ